و الله الصراحه <hesitation> نتصور الاستفاده فالمال اكثر خير ييرشه من الاستفاده فالوقت <hesitation> خاطر وقتنا تو تحب و لا تكره <hesitation> المال بالحق لازمو يبدا موجود خاطر من غير مال متنجم تعمل حتى شي فحياتك و تفعد هكاكه <hesitation> المال هو اساس الحياة حتى فالقؤان المال و البنون زينة الحياة الدنيا